﻿Mbaetɨko kua ikavi jukurai vaera ñame mbaenunga <hesitation> jucio ani mbaenunga teko, yamboya vaera kia ndaye rupi, jare ndei yaikua kavi mbove mbae kua <hesitation> jeta amope mbaeti jaekavi, porque yayapoma daño kiape aramoete mbae yayapo yave, ani ñame yave mbaenunga kastigo yaikua kavi mbae reve, kua jae mopeti mbavi tuisague